Hitady volo koa zashy, io zao da sy haiko loatra avao zashy fa gn'anakavitegna e tena mahay anazy io, da ny an-dragno ny an-dranognay ao zashy de efa io aby a shy gne fomba fa- fomba fagniandreo volondreo da tadia, sy de mipasy volo loatry io manko karazagnay raha sy da hoe ah da hamonzy fety tena miavaly zashy fa ny matetiky fagniandreo zashy da mitady volo aby.